Allura të bush u frullatu ka frullarsh frutërat, nga ke u frullaturi i frullar e pran nga do i mbishkar per esempiu çë di, mollë e dardha e tjerë frutëra, o më no do e bush vetëm me një frutë per esempiu çë di, një sheg e pran e pi e mosgjë.